saboki menta lo wun ta ni bayani keshi daman ni keji mandu mi ɗalunɗe ek manbu ndal bano de mendu ai na kolshe zai to ko ka'abu to daman go'e keshin mi saboki koɗoyi ki bano amma ka ɗoyi mak mandubu e kon konu amman na ko an mandu to ko de nako ko an daraja ai, amma ta wane an mondi bu, ko wace an mizibu ah, to taman ɗeno mendu ki mizi daman deno daman daraja bagno, to saboki luke kolshi ko zabƙi saboki kauso ka'a safko an bonabu da an bona bu na kola zei bu ai she amma na an bano ai e da'an mendu banon mu ai kolshe zai yau wa saboka ke shi sau daman ku ɗalko ɗe shi mandu a rayuwa tu kol zai to ko ke ko ɗeno lalle wane an mandu a omko ham ko eko wo'oto to wali se to ai saboka se mizi ɗei man mizibu na dole bu ko ɗeishi tu mandu ba natko to se ne bizi kenan amma bonatko wane an mondi bu a'a wane an mondu ai yaɓaɗinan nu ɓebu amma nan an mondu a banatko ai iko wo'oto a mu kitko ham ai iko inu ta ya ke to o ai mandu ta men ko ka tai saboki koɗeyi ki mandu mizi ko ma na na mondu bu muɗenonni eho bu modu kuma teke nbeno to ɗa mezi bu an zai ki rayuwa bu amma rayuwa daman mizi ko ɗei mandu teke mandu shi ɗei mizi shi bano bagno to teni ɗeno rai wokshe nan shi ban mizishi shi an gaka ai ko ke andi mondu karukata ai amma ko anmandu bu ke ɗeno ko an mondubu ke ai kauso nako an mondu bu ai bontko amma banasko an mondu to miya koshata monde ki sur 'yan uwanto ki sur to ko kuma kai na dan uwanko dano ma monde ko mazabi komati ai an keshi yawwa amma na'an keshi bumi bonotko ma a rinamlo? ke mondu andi amfani ta kolshe zaito ko kolshe zaiko saboka'a mandu kaɗat jujura nako kattan mondu gafto sara bolo ku eh ɗono lafiya dan sabab mondu wanse ko kaza ndalo to kuma gatatkoi mondu sabab banatko han mandu take monduke gatato mizi amma kute ka'a ta mondu an mizii ko'a ko kuma mizi kawani'e ai an mondubu to aa ko ina moto kafurci tinda ko andi mondubu shike shi andi mizibu shiɗeno wara mizi gomminba aa a gomabu ai amma ko an bobno ko an keshi to ki'e iko dai banatko ai ki wane an mondu amma kauso ko an mondubu nawane geltona <hesitation> gerfo dik soto <hesitation> wane, wanema ashe bonomni an mondubu amma ɗeno wane iko zina ai yakamata eh keshi a ɗayi ki mondu aa wanse fa wanse an mizibu <hesitation> yakamata wanse- wanse a eh keshu bana amma na mizinto ɗenoto ka'a ai saboka'a muni ki guni daman ɗeno ki kayane saboki mandu a deyi kizi mizi ke adeyi mondu banotko <noise> to ka an ɗeno-ɗeno gata kenan bano zab milla an keshi to ɗeino shi an gata kake an keshi benonko an gata amma ka ka mandubu ta af wane har kauso ka an keshi bu kai wane yakamata ai keshi kaa'a ma ana kaa'a ai to mandu kenan <noise> amma na i keshi bu ɗan uwanki wom na i keshi bu a fetetik bosu ta aa wanshe har kauso ki i keshi bu amma yakamata shi i keshi ai don ɗenon mandu gatak mandu keshi ai gorzo ke kaa'a to mizi ke kaa'a sabo ka an keshi bu duk ɗan uwanko ko na si dino kai wane ka an mandu bu amman yakamata i o'ori ka ai keshi don na ka i keshi bu ɗeinok kaa'a gom bu ɗeinok ko mazi shim bu ai asara ne to sabot kaa'a mandu ke na shi an mizi bu to shi ɗeinok boni kashe to ɗan uwan shi yoto to dole buɗa boni wanshe ka na shi inok keshi ai gyaɗati ɗono shi kaa'a to kai kuma ke mijzi ke kaa'a ka ɗeinok ko mazi mandu ɗan uwanko ta wane ka i keshi bu haba wane i o'ori ka keshi mandu na ka an keshi gyeɗat ko yo daraja ai amma na ka an keshi bu ai dongo ɗeinokko kaa'a gom bu ai amma na ka an keshi mi ka ɗeino an banat ko ka an mandu ai zoi to mandu kenan shi an mizi shi ɗeino ban mizin shi shi kola zai amma na shi an mizi bu shi ɗeino mazimmi zoi bu mizin ke kaa'a wane ya kamata ka ai keshi ɗan uwanko giti anko shai i keshi mana ai gyeɗat ko ɗeino kaa'a to shi mundu ke to en muzu. wanse eh ɗenotki bono ikobu dey horesi ki eh keshi to sabob ka'a dole shi'a keshi saboka'a keshi sabobka'a muni ki guni ki mondu e' ki mizimmi daman gatammu lego ɗayi ki keshi nako n mondu to ɗenotko an gata to ke mondu sai anki bar mizi to ɗenotshi an gata amma ɗai ban mizibu ki an mizibu aishi fesiɗe ai shi gazzoshi ka'a sarai sarai an mizibu to wnda an mizibumi shiban keshim gaɗatku to si mizi kenan an mondu gaɗako kodeyi wazi mondu don ka'a an mondu bu ɗenotko ikobu ai amma nako an mandu ah wanne an mandu to ai shikenan tinda an mandu aa deyi inni zina to ke mandu ah wacce fa ah wacce ban mizi to a ban mizi to ai shikenan a barmishi kauso ai ramtitko amma ka'a denotko ikobu ai to kaga miziye ka'a yakamata ko dei ki madalla.